Bon, ɗiɗi ɗii kaa fuu miɗe heɗoo ɗun: jimi adiimeeɓe e jimi hannde ɗii fu. Kaa, ɗi adiimeeɓe ɗii ɓurmi heɗaade ko heewi. So wanaa ɗun hannde, sukaaɓe hannde ɓee, kamɓe duu, eɓe mbaawi bitiŋaaji sanne.